Bɛkasɛ kwane a wobɛfa so ato anaa atoto w'abrɔdwomaa a, deɛ menim ne sɛ abrɔdwomaa deɛ ɛyɛ aduane bi a yɛtu no fam, yɛ tu no te sɛ deɛ yɛɛtu mankani wɔ fam no, nti wotu, wonya abrɔdwomaa no a na waahohoro ho na wode aagu nsuom kakra bɛyɛɛ sima mmiɛnsa ɛbɛkɔ sima num ,na wode sapɔ aatwitwi ho ama anweaa no nyinaa afiri ho, wo wie a na wosan de aagu nsuo foforɔ mu na waasanforo ho, <noise> nti wo sanforo wie a na waapaepae, wobɛtumi apae pae mu mmienu mmienu anaa nan nan, na wode <hesitation> wode aagu adeɛ so <hesitation> ne wode aagu <hesitation> kyɛnsee tire deɛ bɛde hyɛ oven mu no bi, na wode aagu so na saa bere no nso na waasɔ wo oven no, sɛ ɛyɛ light deɛ no bi nso a na waa plug ama mu aayɛ hyehyeehye, sɛ ɛyɛ nkyɛnsee deɛ no bi nso a, waasɔ wo coalpot no na wode wo oven no aasi so ama mu abene, na ɛsɛ wode aahyɛ me, wode hyɛ mu na ɛyɛ kakra bi a, na waakɔhwɛ, ne waadane dane no ne wosan de ahyɛ mu. Ɛyɛ kakra bi a, na waakɔhwɛ na waadane dane no, na waasane de aahyɛ mu, saa kɔsi sɛ wobɛhunu sɛ waaduane no aabene. Nti kwane a menim sɛ bɛto <hesitation> abrɔdwomaa no no. Wohohoro wie ne wopae pae a na wode aahyɛ oven no mu aama no aato.